Pa ocasionis assina lo primeru es que'l pelu estea limpiu assinque lo primeru es laval el pelu. Aluspués pos lo secas mentris que vas pensandu qu'es lo que quieris i te vas recordandu delo que mejol te puei queal i, craru, tien de sel un peinau aparenti pala ocasión. No es lo mesmu un casoriu que una verbena. Antocis ya decidis si un alisón, un atusau, una trença, un moñicli, un corrucu o te lo retuestas colos hierrus pa restirá-lu. I bien de laca paque no se mueva.